Hoosere San Andes woni hoorere maunde e duniyaaru, mi entai ta inaare wala ndiyam malla hite, e jikare am a ɓaawo.